सूती कपड़ा बनावे के प्रक्रिया बहुत लंबा और पेचीदा बा। पहिले कपास के पौधा से ढेर कुल रुई प्राप्त कइल जाला और ओके बढ़िया से धूल के ओकरे बाद फैक्टरी में भेज दीहल जाला जहा मशीन से उ रुई के सूती काट सुत काट दीहल जाला। और उ सुत के धागा से कपड़ा तैयार कइल जाला। कभी-कभी सुत काटे खातिर चरखा के भी प्रयोग कइल जाला हालाकि एमे बहुत जादा समय लागे के नाते अब ए अतना प्रचलित नहीं बा।